komiði sæl og verið velkomin í í þættinum í kvöld segjum við frá vinsælustu leitarorðum Íslendinga í leitarvélinni Google kíkjum á eldgamla bók sem verið er að gera við og fræðumst um deilur í Bretlandi sem kallast Brexit í

og nú verða sagðar

heimsmeistaramótið eru meðal þess sem Íslendingar leituðu mest að á leitarsíðunni Google í fyrra Google birtir reglulega lista yfir þau orð sem mest er flett upp á Íslandi var heimsmeistaramótið í fótbolta vinsælast sem kemur kannski ekki á óvart annað sem Íslendingar voru duglegir að slá inn í leitarvélina var kvikmyndin lof mér að falla tölvuleikurinn og aðstoð í netorðaleiknum skrafl sá Íslendingur sem var oftast flett upp hér á landi var fótboltamaðurinn Rúrik Gíslason en hann vakti mikla athygli á h m í fótbolta í fyrrasumar

hjá Google í Danmörku segir að fólk sé orðið í leit sinni á netinu fólk vill fá svar við spurningum strax og að þær eigi við aðstæður þess sem leitar til dæmis þegar einhver flettir upp veðrinu er ætlast til þess að svarið lýsi veðrinu þar sem manneskjan er stödd hundrað klukkustundir hafa farið í að fjarlægja lím af handriti Flateyjarbókar bókin er stærst allra íslenskra

samtals tvö hundruð tuttugu og fimm blöð hún var skrifuð á fjórtándu og fimmtándu öld Flateyjarbók er mjög merkileg heimild og í henni eru margar sögur

ákvað að styrkja viðgerð á bókinni gert er við hana í sérstakri vinnustofu hjá Árnastofnun af því það verður að vera rétt rakastig í herberginu svo að handritið skemmist ekki

sem er að gera við Flateyjarbók geymir hvert einasta rykkorn sem til fellur við viðgerðina og rannsakar það forvörður er sá sem lagar gömul listaverk fornminjar skjöl og fleira sem má ekki skemmast áður en Danir skiluðu Flateyjarbók

árið nítján hundruð sjötíu og eitt var gert við rifnar blaðsíður hefur tekið rúmlega hundrað klukkutíma að fjarlægja límið en það er bara búið að fjarlægja af annarri bókinni af tveimur Bretland hefur verið mjög mikið í fréttum á undanförnum mánuðum út af máli sem kallast í daglegu tali Brexit en hvað er þetta

Brexit eiginlega og hvað er búið að gerast í því máli sumarið tvö þúsund og sextán var haldin svokölluð þjóðaratkvæðagreiðsla í Bretlandi þá mega allir sem hafa kosningarétt greiða atkvæði um eitthvert ákveðið mál spurningin sem kjósendur fengu var á Bretland að vera áfram í Evrópusambandinu eða fara út úr því Evrópusambandið eða e s b var stofnað eftir seinni heimsstyrjöldina til að sameina þjóðir

Evrópu markmiðið með því var að hjálpa þjóðunum að vinna saman og tryggja frið í heimsálfunni í dag eru flestar þjóðir Evrópu í e s b ísland er meðal þeirra landa sem eru ekki í því Bretar hafa undanfarin ár verið mjög ósammála um hvort þeir ættu að yfirgefa e s b eða ekki þeir sem vilja vera í e s b segja að það sé gott fyrir viðskipti milli Evrópulanda og það geri

fólki auðveldara að flytja á milli landa kosningin um þetta fékk viðurnefnið Brexit orðið er blanda af orðunum British eða breskt og

sem þýðir út eða útgangur niðurstaðan var að aðeins fleiri Bretar vildu hætta í e s b en vera áfram en það munaði mjög litlu eftir kosninguna hafði Bretland tvö ár til að ganga frá hvernig það færi úr

sambandinu nú er sá tími að renna út og því hafa verið miklar deilur á breska þinginu þar sem það er hægara sagt en gert að yfirgefa svona stórt samband forsætisráðherra Bretlands lagði samning fyrir þingið um hvernig það yrði gert þingmanna greiddi atvkvæði á móti samningnum og margir velta því fyrir sér hvað gerist næst einn möguleiki reyni að fá nýjan samning við e s b sem þingmenn gætu sætt sig við að Bretar yfirgefi Evrópusambandið án samnings eða þá að haldin verði önnur þjóðaratkvæðagreiðsla um Brexit risastór í Maine í Bandaríkjunum vakti mikla athygli um allan heim nú á dögunum yfirborðið á vatni

í borginni fraus og byrjaði síðan að snúast þannig að það myndaði næstum fullkominn hring